Lagu birthday ekaum neganai, lau bema maegu moni negenai, laube, bamogu veridia baina boiridia memero bona kekeni. Baina boiridia ibouma baiala, baiala vc- v- vc ai baia loam, amai drink o piza baia anim eore negena, iboudia bamaorodiam, miboumi bama baita lou baitala rumai. Lau sinagu tamagu ida beh, anian haida <hesitation> pripe da baita anim. Baulouo- ibomai baelou bama negen bamaorodiam lauda badaem ruma. Mui boumiai bala ruma da, baegoeva, muimui best dressing ai badai bama. Lau sinagu tamagu ida beh, anian eh- <hesitation> redi laidi, ibodai baita anian heboum. Ada dai ama negenai sinagu begwaum, oibe turam veridia oadibadia. Io da na dibadia ibodia bemaim. O koi, ina tadim, kakam, emu tadi kaka seh bedurumu, anian preparation bokaram. Oem frens bedae bemaim. Aida anian akara, table atodia namonamom, sea atodia, balum ame atoda gabu aeraia, anian alasi laida ame atodia. Da lagu frens ibodai dai ema. Edai ema present eabi, ibodia ema present eme ato. Da lau dan egwa da tamagu namaoroa, Tamagu ego keke beh heina daika seh beine, ridia oi totom. Oi lau tamagu dainai keke na oise boridiam. Da keke na tamagu seh ridia. Eore negen iboda- iboma amoalemoalem. Da moale moale eore negene lauda tamagu sinagu namaorodia please, muida bolaom bomautam lauda lagu frens ida bahelaim baia inuinu, baia nohoboum nohoboum. Tamagu egwa lau asnaram regerege, disturbance next door neighbours dekediai. Nago namo, tamagu. Ala na, turagu veridia baia- baina amaorodia. Tamagu sinagu ida evareai. Da lauda la- nano lalonai da frens namaorodia, tamagu bona sinagu egoum tabe baita inuinum negeda ai badimai enom nai, regerege ta basi takara. Aida, next door neighbours da ai badimai an- enom. Haidia beh suram regerege, haidia beh euram peaceful'iai bienom beh inibana regerege na disturbance eh- elaoaiam idia ediai. Ada ibouma ainuinu, ainuinum negenai, haida degwe, vaivai akaram. Ia gita gita abia aneane aita abi. Da ane abim, iboda mai dibadia laube nauram baina ane laube aneabi kenigu beh, git- gita gita eabia da ibomai aleaim aneanem. Aneanem amai drink ah, unum. Ah moale moale haidia beh hevasea gaudia betoreis da emamarum. Da aida akirim iegou ia na oem dina dainai, Oida ba moalem oida bokirim kirim. Naoem dina badana dainai. Vada amoale moale eore negenai, tamagu egwa, nabe daba kana da, oem frens baha maorodia, da inikai da ta- baita kouam, da ibodia belaom ruma. Nago okay. Da ibodai namaorodia tamagu egwaum da, nada late da ibomi bala ruma. Ada ibodia etoreisi iabe gau atodia namonam etoreis dego okay ai alaom. Ibodia ediho elaom negenai, da lauda tadigu veridia kakagu veridia nahaodiam, ama ame durugu gau ava- ta atoa namonam. Da gau ame ato namonamo ame ore negena, tamagu ego oi da o digum, straight bala bamautam, gabuta basio laom. Da nadigu navareai da, nala da nahekure. Daba nanogam negen tamagu sinagu ego ia oem birthday beh ome karaia namoherea. Regerege ta lasi stori dikana ta asi ame kamonai. Next door neighbours dan, complain ta dan lasi. Naga okei tenkiu. Oem dina beh ome enjoy ah bamom veridia ida. Da natoreis da nahelai da tamagu egou, oibe varan da oem dina beh asi aram, oi gaukara bokaram. Beh hari beh na diaom din oem dina da varan deme ore. Doida ba, batoreis da vaivai takaram. Titi baitan inum daka, natoreis da titi akara eore negana sinagu nahamaoro lau nalaom. Lalagu ta beh da, dala kanai enom nagoum lau nadiho nalaom lalagu dekena. Nadiho nala nahelai da frens keken memero ema da ah stori storim. Egod ea varan beh oem birthday beh namoherea. Ame enjoy ah. Nago io, na inibana birthday baita karam. Na haideda birthday regerege badahe karam beh na noisy badahe. Ta birthday takaram negenai da kwaetai baita moale. Diboumai ahelai emai stori storim, taim naita adorai nag o, ibom dahelai lauda nalou nalaom ruma, hadorai gaudia baia karam dainai. Da nalou nala ruma. Nala ruma negenai, tamagu egwa, oida adrai anian banadu. Aia nadu na, helai. Ame aniani ore da, ibomai dahebou heboum. Tamagu sinagu iboumai.